Ebɛn kwan na efa a do a ebodur dɛm mpɛnpɛndo yi? Ɔnam dɛ mepɛ dɛ mema nkorɔfo so wohu na wobobodur dze edur ama woetum wɔayɛ na wɔayɛ na wɔabor do.